Pues comid ni rchigalza na-na ni maru zëzy rack zack ni na zëtbudy guye, rninu ni rzob zy lo niz’a raqi si ni lo niz queity xíhdi rai ni zëzy ga rai zëtbudy guye gy ni- ni nzëzy gulá este th sop na ni zëzy ga na ni, arroz na, zëga queity xi di rai rani, zëzyas ga rai arroz gy com tchezy laguiny ni do’gy, tche comid, tche xtyaxy. tche xity. tche lony’a gigatz zini, gitaw ru xperolw, sob ni lo déh, zëzy ga rai ni, ra ni rchiglazacka, gula bzá na, bzá ngaz rninuni ah, ni zëga queity rtxi di rai ni, gizob siu ni lo de, guzalziu xtiax, gizalziu xity, gizalziu bati zob ni lany gez, zëzy ga rai ni, ni rchiglaza rai, ná ra comid.